To labarai ‘’dega ’a nggitin dig tzɚn’’ to hɨn dai <hesitation> daga fezɚ fwaɗ dɨmɚɚn a makaranta ka nursary nda primary nersay nda primary hɨna mgbɚɚ <hesitation> hɨna mgbɚɚ tɚɚ hɨna dzɨ di makaranta hɨna mgbɚɚ university hɨna mgbɚɚ kuma aen hɨn mɨ jaa ɓarih dabang dabang fere fere fere ɓarin ja’anɚ <hesitation> kuma sɚu ndɚwogin nyi diga nursary school diga primary school to ka alwa zoko uɨndiai <hesitation> to hindai ndɨ farko nda tɨvi <hesitation> harka vindɨchi farkor dei nda tivi zɨmɚ <hesitation> hɨn ka vin ndɨchi Sai hɨna dzɨnyichi a ha ndiwo gɚn nda ka ka vin ndɨch dɨ tiyi taɗa de zɨmɚ hina hɨna gɚ copy den amma tɨn mban to sai hɨna shi kuma ta nda tivi zɨmɚ to sɚn kuma yakechic a makaranta hɨmɨna boye ka gɚ zɚbon sɚi hɨna shi lɨbɚ sai kɨrɚgɨ kuma mɨ ka sɚn oyen shaddɨ a kɨrɚgɨ sɚn kuma ɓizɚn ka shadɨrɚkɨn to yakatan timba za kɨrɚgɨ <hesitation> ndɚ hala dwogin tsu kuma achi ɨzɚh ka